فاش تنكون بوحدي، كيعجبني بزاف لعب سودوكو. هاد اللعبة كتعطيني فرصةباش نحرك فيها دماغي و نخدمو، ونركز مزيان باش نحل واحد اللغز. كعجبني بحال هادالتحديات حيت كطلبو التفكير والتحليل، حيث كنحس براسي كنطور من القدرة ديالي على التركيز والصبر ديالي